Français, malagasy, angle, espaniola, aleman, matematika, filôzofia, svt, religion, eva, comptabilité, sociologie, anthropologie, production de texte, droit financiere, droit de la famille, marketing, gestion de projet.